Acee ale uweno asher nale, ideawoho worojienwo, tua awenwo bajisuhu idea she doshino ja heiweye tua uwenwo bahi inwo suhetonwe riye? Wosu hei uwenwo ata neke shaya su hewo uwenwo atija heu yo ituk mena hei mahwejen nike ko akelete ke neka pwiide shi biwi nwobuku soheu, daku tanke no nekki dehano wobu kusu nere kou neke mobumaa yadenwo su butikɔk sheso yikkiyinwo wobukusa nere ujim whejen na na beabinne neke uwejen nojea jeanwo, yomyom ahaihei sohu me yinyittik aheye ati ador uweye ajehe yebajea adotto owei ye unere a a haso ohele ye tiye pwen uwei yeu nerhano abaizai wojecen unerhano ata ayinwo su lee, ayinwo sha konwoba soaho unerha ajehe ecei kuma acei, yotok mena hewin yime daha dani banyi shija hehiye soho? Woje abanro binno neke atuk atukwo woji uhau yo tuk mena sua yime maka akele sha biwi she dakku yikkinte inomi hweei amin.